अगर मैं बैग बजने सीखने ओर गाना गाने में से गानों। गावों पसंद करूंगा क्योंकि गाना के जरिए मु अपनी जो थिंग्स च व सब के सामने का सकू चू सबने बता सकू चू। ओर गाना गाबा से आदमी आत्मविश्वासी बने च की मु गाना गा सकू चू तो म्हारे सुर की जो पावर जो हे व बढ़ेगी ओर म्हारा दोस्त वगैरा जो च वाका सामने अगर मु गाना गाऊंगा तो म्हारी इज्जत बढ़ेगी। इसू ध्यान भी बड़े च ओर जो मु गाना गाय च उसे मानसिक संतुलन भी बना रेवे ओर जो मु गाना गाय तो। अगर मु गाना गौ गु तो मढ़ा मन में तनाव भी कम रेवे च। ओर मु खुश रेवे चू।